<hesitation> الوقايات <hesitation> ممكن تخت في الطربيزه ويختوا عليها الكبابي عشان ما توسخ الحتة وبرضو في الجبنة في في هنا في السودان بيشربو الجبنه في حاجه اسمها جبنه فبتتخت علي حاجه- الوقايه دي وبرضو عندنا استخدامات ليها هناك <hesitation> في الشماليه الوقايه يعني بتتخت علي الراس وبيشيلو فيها المويه كان زمان فهسي حاليا بقت مافي الحاجه دي لانو البلد اتطورت وبقت في مواسير وحاجات ذي دي